पास्ता कई प्रकार के होते हैं जिनमें आमतौर पर उनको आकार के हिसाब से बाँटा जाता है। पास्ता बहुत एक बहुत लोकप्रिय होता है जैसे स्पघेटी, पैनी, लसग्ना, मैकरोनी, पेट्रोल पास्ता, पास्ता का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में किया जाता है। और यह हार्दिक और सॉस के साथ परफेक्ट तरीके से पकाया जाता है।